الباهى أنا نعرف نحكي عربا ثلاثا لغات العربى وفرنسا واونجلا، االعربى خاطر أنا عربية وتولدت عربية والفرنسا خاطرها اللغة الثانية والأونجلا تعلمه لوحدي، زادا ف العربى كن تعرفوا أما ثم برشا لهجات نعرف نحكي بالمصري ونفهمو بالباهي نعرف نكحي سعودي زاد ونفهموا بالباهي والأهم نعرف الجزاير والمغرب. هذا ما يسمىوش لغات أما لهجات يعنى نفهم.